Irô Aôsitiraly àby io ny azoko honon̈o rô zen̈y voalohany nizan̈a ndrô Biritaniky àby io. Avô aminjay <hesitation> navy misy pôro zen̈y navy tamin-drô tao, pôro jakisônana zay tsy azoko tsara e. Karà karàha zen̈y, avô tamin’ny valoamby valompolo fitonjato sy arivo zen̈y irô voa zanakà zen̈y.